Jevae guaju jaeko kua yepe mati oñe oyemongui rami mati oñe jiapu jaeko ballena jorovada jei supe retava yande ñaneñepe ipuere yae supe jaeko jevae guaju kuaguajugua ipuere mombiri ñaiyae oendu reta oipota rupi kurai jiapuetei oñeguajugua matiko oyendugua jiapu oñeyae